Efa nianatranatra namatotra kravaty ihany aho taloha fa tsy tadidiko. Ny olona manodidina ah'ahy koa tsy dia tena hoe mpanao kravaty rahateo fa <hesitation> > indraindray ihany rehefa misy lanonana na rehefa misy fety tena hoe goavana aleha izay vao manao kravaty ny lehilahy. Ny vehivavy moa tsy manao an'ireny dia tsy dia haiko loatra ny mamatotra an'ilay izy.